یو ګروپ ملګري وو چې هوډ یې کړی و چې هیڅکله واده نه کوي. دوی به یو بل ته ویل، "موږ آزاد یو!" خو یو ورځ، یو له دوی نه، لېلا، مینه‌ناک شوه. ملګري یې حیران شول. بحثونه وشول، خو وروسته یې درک کړه چې ریښتینې مینه د هوډونو نه لوړه ده.